أول شي تفرد الثوب أو التي شيرت على سطح مستوي تبدا تطوي طي الأطراف من الجانبين باتجاه النص، وبعدين تطوي من الأسفل للأعلى حاول تخلي الطيات تكون مرتبة عشان الملابس ما تتكرمش، إذا كان عندك ملابس تحتاج طي دقيق مثل القمصان ممكن تستخدم لوحة طي ملابس عشان تكون الطيات متساويات.